Për pulidé da bin 'na stansia ëntà pasé, parti da ün angul e tiré via tüta la puer cun l'aspirapolvere, cuandi l'as fait ün angul, ti vade avanti e ti faze tante strisce parei ses sicür che ti pase daspertüt, che te dezmentie pa le aute coze e te sposte co la roba ch'a ie ën gir ch'a s'pöl spustese